أنا نصيحتي لصديق <hesitation> يحب يقرأ أكثر لكن ما يلقاش برشا وقت، اللي فما برشا يعني تطبيقات على النت ينجم ينزلهم، التطبيقات هذي يعاونوه باش يقرأ أكثر، يكونوا هما يعني يعملوا تعليق صوتي، وينجم من خلالهم يقرأ أكثر، ويطور مهاراته في القراءة، والا إذا هو <hesitation> عنده شغف بالحاجة هذيك <hesitation> ومع ظيق الوقت، ينجم بالطبيعة يلقى وقت.